هأختار إن أنا أدخل كلية تانية وليكن <hesitation> حاسبات ومعلومات، لأن ده هو المستقبل أحسن بكتير عن الكلية بتاعتي وده <hesitation> يعني كان نوعاً ما ممكن يكون أفضل ليا بس <hesitation> خير.